Si pensu propi dë si, soprattutto che cunosu mi a ie ël pes ch'al a ël fosforo e a dizu ch'a fa bin per tante coze e pöi a ie la früta, le banane, a m'ven, tüta la früta, ma le banane a bütu energìa e a fan bin per i nerv, per cule coze li, infatti tanti spurtìu mentre a giögu a mangiu anche le banane